A diikaꞌ lo llichi dit na lei rira bluoon lo ma rieka la nisa lee ka beirta todna ribe tainetna xinladika rabal ri rechoti xinla rena lulli rikan blani nisaꞌ nex xinladika runla lopa rellamak oga kot madika blan nisa per pero lablei na wento lasna xinla xinla kak kabe benisaꞌ